yanda dubur i ishaja ja magase ivindina ga iaw kin a gina kina kima dha sikana maga dhukana arasaihu majaga huu kina sai zuwaba magaza uba kinu sai mailu suku kik diba takigin kinazuwa faiy kwa maga maga saihir buta kib zuwa iri kinzuwa feiy feiynu shajagin maga irri kinazu dhaa dhaya majana kina dha dhanaku kinazuwa dige maga dige kinahir arasii maga luri kina zuwa feiy ku’ufum kina bumi ri majagasai ulul kimshir nu illimdi jibu surfe magahira kinda zuwa surfer kina zuwa jirasi maga hir aseki masika taah naga hiri kina zuwa fena maga fenna kinazuwa guyanda inunagatari kina sai chalba iikwai kimsa chadu du rank duhankal gabada mag air gaggawa nacika geri ii udi akwa kina chadu fasu fasur harkinaga kuna iir akwa gabadaya maga sai kunna kunaga zuwa bur uugiyi kina gur chacol kukuwa du gas amma yie digawayi kina se iri. Daguwairi kina bu vugiyarase buu kina shine untumgiyi kina feiy ada uu maja ma umtumari anba uu kinazusai akwa maga dha dhaya atum akwa kina zu sai feiy imi ma <hesitation> maga bdha dhaya atum akwa kina feiy imi ma ga faiy imi akwa kinazu faiy maggiar ga sun duzuwa fari akki imir ana musuɗagu maga ɗadi majaga namusuɗagu nazuwa luri daga intuumgi kinasai hade kina aiw maga kunna ma imirigasa hua kina zuwara gur shinkafa gin kingafe ku imi naga yahirba munagu magayahirba kinazu ɓun a imiri kinabur sai chima masike feiy kuntum kinazuwa cina cha be kinge fekum tum kinafe imi dai dai maga feiy ku untumariki na hyade maga hyade kina kub agiyi kukuwa daa aza untumari har shinkafa giyi asai buuk magan da maganda manaja sai buuh nazuwa sai fahna maja buuri kina zuwa haiy.